ଆପନାଂ କୁ ଏସିଯାର ଗିଚୀ ପାରଂପରୀ କୋ ଖାଦ୍ଯୋ ରାଂଧିଯାର ଟେକନିକ କୁ <hesitation> ବିଶରେ ବତଯାର ହୋଚୀ। ଏବଂଗ ଏଇ ଟେକନିକ କିପରୀ ହାବେ ରୋଚ୍ଚୋ କା ଲାଗେ ତା ବିଶରେ ମଦ୍ଯାର ମତଯାର ହୋଚୀ। <hesitation> ଏସିଯା ମହା ଉପମହା ଦେଶରେ ଵିଭେନ୍ଯ ପ୍ରକାର ପାରଂପରୀ କୋ ଖାଦ୍ଯୋ ରାଂଧା ଜାଯତା ହୈ ଏବଂଗ ଏଇ ଖାଦ୍ଯୋ ରାଂଧିଯାର ପ୍ରକ୍ରିଯା କୁ ବର୍ଣା କରିଯା କୁ କ୍ରୋସ୍ଟନେର ପଚ୍ଚଲା ଜାଯୀଚ।